Gasta manijas i gafas pala segurança, arretira con cudiau los cachus de vidriu rotu, alimpia'l marcu i quita los cravus o massilla vieja, pon el vidriu nuevu nel marcu, quea quietu con puntillas o massilla p'asellal, alimpia qualisquiel restu dela massilla i quéalu que s'orei un ratu.